टेम्परेट झोन कडे असल्या कारणांन साउथ कोरिया चे चार वेगवेगले डिस्टिंक्ट सीजन अस्तात। विंटर सीजन साधारपणान थंड आनी सुखो असता। समर सीजन साधारपणान उष्ण आनी दमात आसान तेतुं खूप पावस पडटा। वसंत ऋतु आनी शरद ऋतु चडसो सुखो आनी निवळ असता।